Aminaka zen̈y painsy a epile, <hesitation> izy baka zen̈y karazan̈a painsy vÿ zen̈y zio misy pilasitiky koa sasasasany aminany io, fan̈adosoan̈a volovolo. Mararirary zay man̈antsory volovolo aminany io fa koa fa zatra zen̈y tsy man̈ino feky. Aviô tsy malaky maniry zen̈y izy koa fa adoso amy painsy a epile àby àby io fo.